Biasoe tu sayor tu di kalo disimpan di suhu ruang tu pacak sampai due hari sampai tige hari kalo dikulkas tu pacak sampai seminggu tapi setau aku kalo la sak la di simpan simpan cak tu pitamin e tu bekurang dan pulek kalo pacak tu tiap hari tu sayor tu diganti beli beli tu ontok sehari hari bae di kulkas kan pacak ini pulek pacak bosok cak tu apelagi di leho suk di leho dileho tanpa di kulkas cak tu kan apelagi tergantong dari jenis sayor e pulek si kadangkan sayor tu dak pacak di simpan kadang tu sehari be dirumah la kecot la koneng la berubah cak tu warnek e kan la bosok la kalo cak tu kan e pasti kitek rugi men blanje banyak banyak tapi dak temasak tu pasti bosok cak tu kan pasti di capak bae rugi nah abes tu sayor pulek pacak di masak di tomes di e <hesitation> gulai tapi tergantong sayor e sih yang pacak digulai bening cak tu kan cak bayam pacak di gulai cak tu kan kalo sayor cak kangkong cak tu kan pacak di tomes